सिब्ल अन्ग् मन्से जोब्नि धकैथ अन्ग। अन्ग् मन्से खोरो अहि फिक्स् मन्से बुसुदिन् खैअ कि अन्ग् निरिसन्गिसन्ग् किनि सलर्य् नन्गु। अन्ग् नि फोरै न हिसबे, अन्ग् बिसन्ग् किनि म फोरै क, अन्ग् नि देग्री हिसबे, अन्ग् नेगोशेत् खलम् नन्गु जगन्। अन्ग् सिब्ल अन्ग् सर् नौप मने हेअद् जै होक्, ओ प्रिन्चिपल् होक्, ओ सर् मने हेअद् होक्। भिस्ने खत थन्ग्न नेत् लिस्त् अन्ग् होनेगन् कि सर् अन्ग् न कुअलिफिचतिओन इसन्ग्-इसन्ग्। अन्ग् निरिसन्ग् किनि खन् मोन होगन् नन्गु, किन्तु अन्ग् निरिसन्ग् किनि रन्ग्कु नन्गु अस् अ सलर्य्। भिने न्ग हैयो अन्ग् कमन् मव। अन्ग् ब न्ग दोउब्ले मव्गन्, इसिबद कोन् मव्न होगन्, किन्तु अन्ग् न्ग निरिसन्ग् किनि सलर्य् अन्ग् देसेर्वे खलम् न। नन्ग् थन्ग बरे न होनेब हु, किन्तु कुम् खलम् न हने नुन्ग। अन्ग् निरिसन्ग् किनि न अन्ग् मव्गन्, बिने ब्रए कुम्ब थे अन्ग् मव्न हने नुन्ग। अन्ग् न्ग बिल् लस्त् देचिसिओन्।